بحب الكلاب جدا- لان الكلاب وفيه-جداا لل-شخص او صاحبها-بتحس بيك لما بتبقي زعلان او مدايق-وبتحاول انها تخليك فرحان-لانها بتبقي مدايقه علي زعلك-فا <hesitation> بتبقي بتحاول علي قد ما تقدرانها تخليك فرحان-وبيساعدك في حاجات كتير جدا في حياتك <hesitation> ممكن انو لو كان متدرب كويس انو هو يساعدك في حاجات كتير في البيت-بيساعد في حراسه <hesitation> بيساعد <hesitation> في اشخاص المعاقين